I ka caaboo bula daa la kondio kono le, i ye a turinee siiňaa kiliŋ walla siiňaa fula. i ye a soroŋ i ye caaboo bondi